guyaan jumaaa kunen guyya jabba hamaa guyya kunn won yed guyya Kun week kas inin guyya gudhio hamaaaa aminen adhesinen kas guyya Akan Kun guyaa Lilah borathii maaan yenan Dini tenanen inamaan guyya sunn guyaa Dunia rawothinen guyasuran rawotha dhubathaan malsun jabaa maqha isinanen mwisho week athi